Më yë du myak jay myajk kët'së jue yë dun myadu'um mëjk ujtë ji'ip myëdë jyodo'otyë në ko'o yë myak jayap manitë jë dun iukany neyb mich dun mjayany iuka'ap jedun jadun dun myajtunëp yë jadun dun tyuny yë dun yë ujtë yë myak jay myajket'sëp.